Raha kôa zô anô handeha ipasoka patalogna zani an dia pasina moramora fogna alôngany izy, dia izy kôa an magnaraka an'izany kôa izy an pasinô magnaraka an morony igny fa tsy hoe tonga dia pasipasina fahatany dia avekeo a aorogna anô tsara izy avekeo amzegny tsy mierigna miforopototra.